Si bin si 'hiá nga ra'ñan xaj ni achin xi'na rikí ruhuaj, ni nné ni hio xo' naán ruhuaj ni si bin 'ngo rasun hio bin si 'hiá ni achaka 'ngo hia'aj, ni nanj ki'hio' ni xo' nanj ruhuáj ni hio xitin' hia'aj ni koto' riñan ña'an ni ba baj ni kiri'hia ni xa'bi hia'aj ta ni xo', si bin 'ngo kwej si man 'ngo kwej hiu'bi tu man kwej si taj 'ngo kwej staj si ba 'ngo kwej si ba 'ngo kwej 'ñan', si ba 'ngo kwej tini bé ta min si xo' xiñún' nitaj 'ngo rasun ni'ín' xo' si bé ta bin si xo' kachi' 'no', ni ka'anj chaka ni xa kackaka 'ngo kwej sta ruhuaj ni ba chaca ni xaj ni sisi ra'an xaj ni sisi bin ruhuaj xaj 'ngo kwej ri'hia, ni uta' nne ña'an ni ka'anj kutá 'ngo nnanj kwej si kwej nasa si kwej kuri si kwej hia kwi, ta ba ma'an 'ngo kwej man si hio ri'hia kwej ta ni ba chaka ni ará ni ri'hia, ni kuan' kuan' ni cháj ta bin 'ngo si hio 'ngo rasun hio 'hiá cháj nnánj.